Sasa raroa tatulu pa lima num pitu walu sio mapulo mapulo esa, mapulo roa mapilo tulu mapulo pa mapulo lima mapulo num mapulo mapulo pitu mapulo walu mapulo sio rompulo, rompule esa rompulo roa rompulo telu roampulo empa rompulo lima rompulo telu rempulo pa rempuo lima rompulo lima rompulo nem rompulo pitu rompulo walu rompulo sio tulung pulo tulumpulo esa tulumpulo ra tulumpulo telu tulumpulo pa tulumpulo lima tulumpulo num tulumpulo pitu tulumpulo walu tulumpulo sio papulo, papulo esa papulo ra papulo telu papulo pa papulo lima papilo lima papulo num papulo pitu papulo walu papulo sio lima pulo